Nun haju dubbi: sautassi la colazioni! Già mi capita spissu di sautàrila; e no pirchì nun haju tempu ma propiu pirchì nun mi veni di manciari di primu matinu, appena susutu. Nveci, nun manciari a pranzu o di sira pi 'n annu sanu fussi pi mìa insoppurtàbili.